إيه صار لي هالمرة وأنا زغير. كنت أحيانا أتظاهر إني مريض عشان ما أروح المدرسة، خصوصا إذا كان عندي إمتحان أو دروس مملة كنت أجول لأمي إيه أنا تعبان عشان أريح بالبيت، فهذا بعض المواقف اللي ما أحبها ولا أطيقها عشان ما أروح عالمدرسة.